la nahaita olo naharitsy amin'ny fombandrazany da i olo baka japon retoa ka ngandreo agny ny um-ny fianakavia la angambondraha io ny fahalalampomba ny fanaja olo sy ny fanaja ny tena io zany da tena angabondraha io amindreo.